Bashe ka sana'a sana'a saranka mi na iko na iko eh <hesitation> manda ki gwaita duk de inko nawa fete bu na iko sana'a yo yo auku duno iko a wane andi don na meka aye dasha bu yambinci na it ko ubo ako dasha namu to mara ko saraka mi karai karai kare ka me yo karai karai your fuzo duk kaskani fama ikka zini ika ka reni yo fuzo yo ngalda kenan yo amfani yo karai luwa ni ishe amman sa'ani yo yo ka sarano har ka zuwa a bedo no dasha ey sana'a waize na gogo ma dashabu ke nakaja ae sana'a na koya na gogo mana ka jetu na ka jeno mi to nan na gonno nan na kajeka har na eyra shiri ki ey ey modino ba shi rewo kanibi samsam shi inne oshi na iko sana'a to kum tamshi na iko sana'a to yawi na iko sana'a to yawide na iko sana'a to karai ka lai de yo amfani ka kare lambode na iko sana'a to amman de. har ka dawa ey dinkata saranau har kunso kae amfa dana bautanmi ribono riwano no wanmi le kileto ae aw daidi banno na kane ka ae ma gomma nawa riba na dino bono ka zi na dino bono ka zi to nakaji ey ey lumɗkuti monde bano na kileti na kileti are ko sabulu ko kare bina ka mur na kajetu et ae bushi yo yo kuɗayi na nawa riba na kajetu oktu a bano ay amfani ki zi ban kaurena kibe keyi zeiyi na i sana'a dabam dabam na i sana'a na iko kam kashi bad ki bekeke inno kenan na <hesitation> denno na eyko wori na tena na tena ka azuk i ey sana'a amma gagarinto har kasu ka ae sana'a na iko oshi na iko na iko eh na iko eh yawi na iko ey yo <hesitation> tamshi na iko kare buhuna na kajenato har kasi na wakana sarannau na gode deiyi ay na shinton zingo.

to na gabko sana'a oshi yi de ko temshi mi to deno ko feno asiri kowati ki tamshi kala konka fi ka ko sana'a sai sara ballau adam kenan nata na godano zigoni nayi na botami na ani na bauta na akaje na ne na tamni nakajeno tamni a dongo yi saina shotanno shota ziwo ni shota ziwo na ko umsa shefa.